Thaino muturire uyu turatura thaino wina mathira mengi muno. Thaino muturire uyu tuatara wina nathina mengi muno, tariu ukaroria ukaroria thaino kwina thina wambia, gutina mawira ma kuruta. Mundu niarakorwa niarathie cukuru akathoma, na akarikia cukuru kuria arathomera lakini wakinya guku nja gutina wira. Mundu akang’ang’na akona kana na one wira, wira uyu mundu arona ni wa ndagika igiiri. <hesitation> tena thaino mundu thainokuu aratura thaino, gutina nginya, kwina mathira mengi muno muno nuure kwina ndeto nyingi muno muno nginya cia uragani. Mugakorwa mwina urata na mundu ukithikiriri mundu mwaita murata wake. Mundu ciita murata wake, thaino <hesitation> thaino uguokuri, andu nimorariana muno ukathikiriri. Nginya marediori na mativiri, andu nimarakua muno, andu gwitana, andu ukegua kwike arangerire mundu na kivanga, gwike aramundire mundu na kaviu, ukeguatariu andu gwoca ciana cierie makakiraga kundu gucuku, makathie makaivingira kundu makathie magacita. thaino mundu akarega kwimenyenara kwina maundu mengi muno kwina mirimu mingo muno. Kwina mirimu ya AID, kwina mirimu ya gonorrhea, kwina mirimu ya syphilis, ino yarothe ni mirimu miciku. Riria mundu <clears throat> riria mundu auka agitonyerera thiini wa cia kulevya Mundu niarauka agetonyia tariu riria wariwa warigwa wi thiini wa kirapu, wariwa werigua, niurakora tariu for ex ugakora muvano, wekirirwa kindu kiria ukunyuyaga, wauka wamama, mwauka mwamama na mundu akugwati murimu, akugwati murimu ugakora riu muturire waku niwathuka, thaino mbeca gutire, gutina mbia cia gutumira. Andu nimarathinika muno muno ni kindu gia kigura. Kwina nginya ng’aragu, kwina andu mataina indo cia kuria kwi andu nginya mataina indo cia gutumira, kwi andu nginya mataina nguo cia guikira niundu wa gutura mbia. Na niundu nginya indo cia kuruga thaino ciana goro muno. Kugura kindu thaino ni mbia nyingi muno nundu maundu maria monthe nimathieu iguru niundu nthii kila ki kindu wa kionthe ki nthii ino nikigaruruku. Nthi yetu nini ni ni ngaruruku. Mbia gutiri. Mawira gutiri maria matethagia andu kugia mbia nigetha matungate aria engi. Irio cia kuria nayo andu marima rimwe gukigia mirimu, mbembe na moco ikarwara andu makaremwa ni guketha. Riria warima kindu ta kauwa ugakora thoko ya kauwa wathie kwendia kauwa, kauwa gatina thoko mbega marakugurira, maragura kauwa naii, magura kauwa naii. Uguo ura ura ureciretie mbia ciaku uthondeke maundu maku ugakora ni thina mutheri.